بوٗٹَن ہُنٛد ہارن چھُ اکھ اوزار یُس تُہنٛدِس کھۄرَس تُہنٛدِس بوٗٹَس منٛز آسٲنی سان ژلنَس منٛز مدد کرنہٕ خٲطرٕ استعمال چھُ یِوان کرنہٕ۔ بنیٲدی طور پٲٹھۍ چھُ یہِ ٹول اکھ ہموار ریمپ فراہم کران یُس تُہنٛدِس بوٗٹٕچ کھوٗر پتھ کُن چھُ تُلان، ییٚلہِ تُہۍ پنُن کھۄر انٛدر کٔڑِو تیٚلہِ رُکٲوِو تُہنٛدِس گۄٹَس ژٹنہٕ نِش۔